Warna ia so na, mete ma awamanenen so na se, nai au dudua'nga kada nana'ak te ba'un na nana'ak, ia hatoli la ba'uk kal hin de, nana'ak ka sa naden lo warna na. De mete ma awamanen so na, nai au dudu'ang kada nana'ak ndias. Fe'ek neme nana'ak kal so na sasapu lidak kal fo, lasik ndia so.